Mokoi eta mokoipa irundɨpe jaeko yae yaupitɨtapako hasta araëtɨre yae tumpa ipɨaguaju ipɨakavi yande ndie jare ome tekove yande yae jaeko yaupitɨyeta kua iru arasa yae yande yeɨpe paraete